Abio nga kanpini mokho bé wourou ndano gnani fo nokho ké i ga tinida pilote, donk kouηa kougnana abio ngirindini i ga kanpindini. yo a ga kanpini ti kébé kentanké.